Ah tsy tsy magnino fa fomban-draha fomban-draha mamaky raha zany, alôfogna ala fafagna sao mahavoa tongotro, tsy tsy mila efainao aby izy igny fa fomban-draha mamaky raha.